Oyi oma woro Afirikdiside be ,ao cansan Nɛlsɔne Mandela na, nu nɛ fuu han fua yirawe a be ba tubara ya we sɛra ba, a bun be so a vunu na. Oyi cansan Nɛlson Madela na to to o bɛ woo, to o bɛzun Afrik du sidi istuare matete.